Tsy niteniteny ianao izay androany. Asa inona ny antony. Moa ve mba fa- mba azonao lazaina amiko na azavaina amiko ny antony? Ahafahantsika hoe mamaha ny olana raha mbola azo atao. Ny antony manko an, dia tsika samy ato an-trano daholo ihany nefa hifampilongilongy. Olona mifanerasera eo foana. Satria tena nahagaga mihitsy ilay izy an, fa tsy fombanao. Niova tampoka izany. Ka izay no mba faniriako hoe, mba hazavao amiko na dia fohifohy ary hoe taiza ny teboka tena nahatai- nahatezitra anao an, dia ahafahantsika mijery hoe mila ahitsy izany ilay zavatra nitranga na ianao mihitsy no mila <hesitation> ahitsy ihany koa satria misy tsy nety ilay izy. Izay fa dia manantena ny <hesitation> ny finiavana <hesitation> hamboraka ny ao anatinao ao.